A <hesitation> ny hidikorisan’ny akanjo dia <hesitation> fitaovana ohatran'ireny lalana masinina ireny izy io dia <hesitation> ahafahana manidy a na mamokatra mamoha akanjo.